ଜଲଵାଯ ପରିଵର୍ତନେ ହିତୁ ବହୁତ ଜିଵଜନ୍ତ ମାନଂଗୁ ଅସ୍ଵଭୀଦାର ସୁମ୍ମୁଖେନ। ହଵାକ ପଡୀ ଥାଈ ଜେପରିଗୀ ବହୁତ ଜିଵଜନ୍ତ ମାନେ ଜଲଵାଯ ପରିଵର୍ତନେ। ହିତୁ ନିଜା ବାସାସ୍ଥାନ କୋ <hesitation> ଛାଡନତୀ ଏବଂ ତାଂକୋ। ବହୁତ ରୁଗ ମହମରୀ ଔର ସାମନା କରିଵା କୋ ପଡେ ଜଲଵାଯ ପରିଵର୍ତନେ। ହିତୁ ବହୁତ ଜିଵଜନ୍ତ ମାନଂଗୁ ଅସ୍ଵଭୀଦାର ସୁମ୍ମୁଖେନ ହଵାକ ପଡୀ ଥାଈ। ସତି ପାଈ ଜଲଵାଯ ପରିଵର୍ତନ <hesitation> ଚଲେଂଜିଂଗ ହୋଈ ଥାଈ।